Nai NNT ia mamanak yang au tabeti pernah neu ndia sona nai so'e no nai Bendungan Temef au ingin neu londia karna mamanak ndia mamanak beuk dan juga mamanak ndia pemandangan yang manaa.